कारक ब्रान्ड त बहुत बणै जसने कि हमार होन्डा भेलिय, रेनल्ट । हसे ओकर साथ म बणिय होन्डाइ । हसे औडी भेलिय, हसे टाटा कहोन । हसे महिन्द्रा भेलिय, लम्बोर्गिनी भेलिय, हसे फेरारी । हसे वातसे भेलिय हमार ल्यान्ड रोभर भेलिय, मारुती सुजुकी । हसे टोयोटा हसे टेस्ला हसे मर्सिडिज भेलिय । हसे फोर्ड कहोन हसे सुजुकी भेलिय हसे ओकर साथ मा हमार बियमडब्लु हसे निसान भेलिय । हसे याको कहोन रोल्स रोएस भेलिय ।